Mun ghi hyi vurdi mun har ghi pari wayona, mun kawai yan ghi layi caba lthadai, lthadi ga wa bugyi lthadai hyi ga caba yani buma gadi kwi ghulhughuma, ya lthaɗa zuna, ya lthaɗa masarai, ya lthaɗa shinkafai, ya lthaɗa zuna, ya lthaɗa zuwai, amma ca yan ya lthaɗa pu yadin ya lthaɗa khin ƙhinsin. Hyi va wali ti kayani va wa hala ghinhina subu kumi mbiyi hyi biyi wi ghinhina va wa bu sai waɗa pac'au wa pac'au wa pac'au wa pacɗa shike nan wu ndaka lthada'a to te ga ta zha wali ta zha wa wa ghana wu ndaka iya'a wu ndaka p'a kalpunu. Amma wa ɗu va wu ndaka lthaɗa khin khin ƙhinwi wu na wu ndaka yita zuwi ya khin kassai mani yan bu ma u'miya ma lthada zuwai buhuni arba'in jubbun boni fudi, amma khin ƙhinghun ba ma lthaɗau, ma lthaɗa zuna buhu ni jubbi boni lhalha khin khinghum ba ma lthaɗau, ma lthaɗa shinkapai mun muna kautau shinɗina kuwayo ɗi burgina muna kauta khin ƙhimani, amma muna katau buhuni juɓɓun juɓɓun raa. To yani bu sami layakhin caba lthaɗai don wa lthaɗa ga wu wu ndaka ghana wu ndaka u'ma khida-khidanu wu ndaka kuza daɗina don wu ndaka ta mayayu mayai ca zha cazha wa kirau, ca zha wa lalatau, ca zha waɗa da da ni ni dama ya cuu badiyanu, ya cuu badiyanu gha dai wa gyizau to ghanwa lthaɗa ga wa lthaɗa sosai bawa yana pingiwana to wallahi muna buju ɗin ami wi wu layiya ko baziniyi wu layi wudi va wu layi ltha babu nazi a ndaka ɗa ah lthini yata mayayu lthini yata mayayu ya khin ya khin ya khin ya tau. To lthɗai ca biya arzikin ba juju ti subana caba suban ya ƙhin gyuruwina ya yita khin kassi tasin ya khina zhatuwana caba ya kama kayi ya ta'aya nasaru ya t'aya ti Gadai ya t'aya inji khina ya khin tsuwana, ya ƙhina lharkuna ya ƙhina ɗin yani bu hyi layiya ya zha kabi wi hyi layiya to lthaɗi da caba ma gadi <noise> mani ɗi Warji don har wa kayana maca ghul kayana'a buhuwani buya kama kaka'ina'a kai mutikhi, mutikhi, mutikhi kusan jubbun boni lhalha kama buhuni dali <noise> masir. Kullum sai ci sapu ɗana'a sabodi khin we'e mani kam dama lthaɗi caba ma layiya kuma sinna ta lthaɗau ta kuza daɗina ta laya murkiwana domin wa khin yan tahyiyai bawa laya murkizihyina murkizhyin ga a fakhi taba wu ndaka kama wa ɗuwau wa caya ta tau wa ngɓau wa caya ta sau, wa biyi tsuwari walilita fiyi ɗahyi waci tasau, to wa u'n we'e wuna ga murkiwani mani tin daa wuyansubu ƙhina iyunu ya fakhi caya u'n we'e wuna ga caba ba mana tun dayu wuyan fak subu khina iyuni ya fakhi daga packhi wuya sai yaɗa va lthin hyi Warjawawina. Amma ga mani ghi khin muzi tsakani ghun khin lthin katti ko wa ndaka civa sai wu sinnu lhalhi ma kapun wa khibau. <noise> To yani buma p'a ga ɗahyi wallahi ma p'a kurdi juju kayana'a don kayana'a daa da din ya muca zuwi pam khijji pam fudi pam valthi, sule jubbi sule fudi, to amma kayani va wa kuza va shim buhuna buhu zuwai jakhi dari, jakhi jakhi jakhi jakhi ɗaali masir, jakhi jakhi ɗaali lhalha, jakhi jakhi dari tara jakhi tara kai. Kayani kam ni daa ni daa subu vurda ghuma ko kakanawani hyi ndaka vara ya naha yani bu hyi u'miya, to hyi ndaka ɗa kai <hesitation> lalle duniyi ci cultha, to amma saboda khin <hesitation> anfanizi ca yuuwai kuma ma kuza daɗina subu faka Warji kullum ya fakhi sai yaniya ɗa ai <noise> ma fakhi yuuwi wi mbanai fakhi yuuwi wi daɗina yuuwi wi arzaikina to ma kuza daɗina kuma arzikina ga ta khiba'a sai wu bugyi ba lthaɗai, to mani kam mai buga lthaɗi ba sosai, dan mani kayana'a mai naha sosai mai kuza daɗina, dan daɗin bu ma kuza ghi lthaɗai, to gham ma wa cina ni sara a'a wa kwa lthaɗa wuhesitation ndaka gyizau. To din yan wu tari ɗi khinwi ko mun ba ndaka tara wa ghandai wa gyizau wu ndaka tara kurdinu lthiƙamu ma sai dai wa hala wa hala muzzi wa niyya tissau ta amma ghan wa lthaɗau wu ndaka ƙhina yani ni batureni wa mu wa ginau wa za ɗahyi to lallai wa u'n we ci ga wu ndaka kuza daɗina. To mani kayana mata wulthin ni kayana'a ma layi daɗina. Ma laya wahalayu ma laya hzu tigunu, uzuni ga a zamau dole ka yani dole ma nzu nig kayani lthin subun lthin wulthin kayani ma yani bu ma kwi umma ma kayani ya ummau, va sai ya hala wuyani va ya ndaka ghi kwarkwar, to ya di ga va kwarkwar wi hyi tighakhi badai suban subu bag hi tighi badai. To tighakhi badi ga da ma sinna subu tighi ba di sai almajirewana y aba bag hi tingha badai, amma mani da <un intallegeble> ghazhi ba wa ndaka ghi tighi badi, wi ndaka ghi tighi badawi ghazhi ba wu ndaka wu ndaka iya injikhina. saboda khin we ba ma da. mani ga ma layi lalle ma lthadau ma lthadi ghinishin a ndaka cama ghinshin a ndaka camu din yani bu manka tau, amma ma tsigamu lthikan ghinshin a ndaka ca mu. dan ai da wa lthau wa lthawi a <hesitation> ndaka gyu butawi, a gyubu tug a to wanwu kuzi dadina saboda khin we`emana, ca di vinaghuma mai ngulmau mai ngulmau mai ngulmau. ghita fala ghum ma bag hi hala yan ma ndaka ta di vinaghuma kuma di bugyighuma, kuma ma zha kabai wi mbanai, to saboda caba khin we`e ghi hyi fakhi hyi di va ma layi hyin layi ma gha wali mun ma zha wali di vinaghuma. To mani ma ngilma sosai dan wallahi hyi bah yin lthya ghum dag ghi ussana, hyi lthya ghuma domin mani kayana` a ma ndaka ga kikka tan gaara lthin yani bu hyi ndaka ummau ya <hesitation> zhamu khikhidai ya zha mu khikhi di gwanma <hesitation> kikka lthin wulthighugwan wususina lthin gwan ya sinna yani bu hyi ndaka khi ya dau, ya da lthin va wane uh hyi ndakhi kuwa ma ndakhi da ghi <hesitation> kuweyo ghi lthadai, aa hyi ndakhi kuwa ma ndakhi di kasuwai ghi khina gyin hina hyi ndakhi kuwa aa ma ndakhin <hesitation> ghi hala sakwatona. To an dai wa di we`e. To lalle ma ndaka kuza dadina. saboda khin we`e mana mai ngilma sosai khin yani bu hyiummi ma, kuma ma ummi sa`I jinghu mat aba ngir khin caghi a daya dan hyi kakhighuma, tuda hyi kakhighuma ah to dama ku ba a ndaka fala kakasau, ku ba a ndaka fala dan uh- um gyi gya sa, jina T`inasi ku ba a ndaka din ghi a nahyi T`inasi kayani ko hyi ndaka araghu ya araghu tabu ndaka para fati ta da mi bu zha hyena arusina mi bu zha hyena arusi na, hyena arusin mi ba hyi ummi hyena. To lalle ga mai godiwi. Mai goda sosai kuma mai ngilmau mai ngimau, kuma yani bu ma p'a kwi zanci lthaɗai wallahi <noise> ɗin sinni ko mi ta khin mi ba jaani kamasi ghan ta lthaɗa a ndaka p'a jaanu, amma ghan ta lthaɗau ta hada khin lthaɗi wallahi kayani ba a ndaka ltha wa kuza va ai wa wane taba khin jaana ai wane jaani kaza jaani sai ƙwi wane jaani sai ƙwi wane, saboda khin we'e ba muna bujihyun mun mun ba Dahiru mana ma pari kautin khin khinghuma khin sakatona, ma pari yiti ghi khin kasai ti ƙhinna ma pari ƙhinakhi duna khin t'imana ma pari khina khi taguwai khin khin khin sirnai to cini ca walai caba ghi ndaka buji ghum ma ngilmi.